اني اذا انطوني يعني انه احجي ويه نفسي كبل يعني بالماضي لو بالمستقبل اعتقد بالماضي اقله اكدر انصحها لنفسي لا تسوين هيج سوي هيج مو مثل هسه يعني بالمستقبل ما راح استفاد شي لان المستقبل بعده مجاي ما اعرف شيصير بس الماضي اعرف alreardy شصاير فلهذا اختار انه احجي مع نفسي بالماضي حتى انصحها وانبهها عالصح والغلط وانه تبدل القراراتها المصيرية